احب ان انا اكتشفف الفضاء اكتر-لان الموضوع اكتر مبهم-فا-هيبقي <hesitation> موق اكتر-وانا شخص مبيحبش البحر اوي لاني بحاف منو-فا ال-فضاء بالنسبالي هيبقي اكتر تشويق